wodi TV, wodi matotirgel, wodi njamdi yundi bankadi, wodi njamdi yundi desadi ha sare koh office, wodi agogo jungo koh je bongoru, wodi koshirgel hoto, wodi buta lantarki, wodi radio, wodi la'etirde yite